کاناډا یو څو فرهنګي هیواد دی چې هلته د فرانسوي او انګلیسي کلتور اغېزې ډېرې دي. دلته خلک د طبیعت سره مینه لري او د ژمي لوبې لکه آیس هوکي خورا مشهوره ده. د جولای لومړۍ ورځ د کاناډا ورځ ده، چې خلک یې په درناوي سره لمانځي.